Ah dau lawan amara mani ah danyo waji mai maru alama tagudi ha shandu imam akanyu iman haguyu gutte mayalan hagam yudu sai akkanyu hinjiya nga ah dauyo waji lawan maru wajan iman akkanyu gutte yu dishi gure iman akkanyu gutte gure bula nganai migan shoji yayi yanga ishe yama yakaguri kan kuliya yanga ayijaga yama yakagari kankuliya ga watte migau nganai chuigo nashar dogon shuku nigan nganai shigo nal kau kuliya unigan nganashigo nal kangara yumaru dunaigo wanungre kamu ningu ama maru wachar yal ngan yuku mal faduri ru funa waga dango wall wal faduri yajindaya mal faduni maga wate ngundu kulu yaganai iyelga yajan-yan maru alama yajan kunduga nganai alama kiya gakunnu ugla naga mega yakoi yafullaina ishe yakaiga gau yau yatumaganaiya mal fadunirai migau ngan ngu yashar dogon cukugo ndrango yama yal bagaiju yal mongunoyi karru yaru dunaigo yaruganai mashiba bulindaiga yakai yajiganaiga yad bow. Yama bow raiga bow sho yau yatana gal laiga yana maru dan kurau wate wall ngegime wal wajina ngegime hai kiya akkan yu gutte naga saga gure dai bargarando hego barno ashe lawanai ngan nga ngaasho ikai yerwaga bakai wan wajaya yerwa yumaru kunduga nganaima wanuma kinduja nga ndunago lartu nganaya jaum ngu itungo yamai alliyango migan hamoi alliyanaigo dunaju higau fawaha uniskill go akulal anja num kamben ngunon ga dunango duna ngu num kamben ngunan ga dunaigo duno ngu mai lartumaga dunaju mai ayi chad yugu dunan kaligila yoru yamanga dunaju mai chad go ishal ma'amda dunaju anai nigen go ishal maamala ga dunai lartuma dingu namu ngundu kulu ima ngasho fu nanai yedəna follo nigeria yu follo niger yu follo chad cho yu cameroon cho nguudu kulu nga funanai dunaimu menə mayenma gamunna follo nigeria ngen yadəna follo niger njen yadena follo chad ngen yadəna yuwaru blama lartu nganai ga duna ngu manə tun di iman alama tagdir iman dubu kəriyaru ngiya drannaru iman dubuwo akulallaija ndu ngude gudo njili ngude manga akulalya saide nau natamayalai duniju kulu nganoi yanə. Ish ki nganan yan num kudubunə yo hibi ha nganai chui gudo wannma ikaya dine biya ln ini nganai nga yukula ngundu lack maga lack mago dinai ngu mayanə yol kənigu ishar yo kəmigu yaman gu jaban kirigu yaman ngu lugu duno tani yayi nga yol idan luman lugu kayaguya yinga gol gigan luman nganu dingu igu man fudəe go luman ngadan yol ifu mai digo luman ngadan ga lartuma wanu dunai ngu mon jurure nara nau nafabeyanu famu shi nalauru chad shi ndaura niger shi ndauru nigeria ga wute yan yajai yaru ute ohlie kuma nandanai wanungu mbonai hirego yaja nai wanu wai kada tuloraido akuluge jabatal-jabatal ma ijima ngu gutena dam ya dəna ma dina yedənama ijaya ngu guteya ga yama yafabiji ga kurmai ngane yajuga wingau najina ngurandu mayan nganai nga yajugu yaku gannu ngadan ma gure jamantal jamantal mega kumani naka nau nalawa im edan maga natal imenarru bulindai dunai yedena tularcho ha kaucho ha dunai tulartcho lawanga yukull wanu hirerudo dunai tuler nama kella ajingu fu wairu kellai ma cho dunaima fa ma ngu ngu akula ye dənarima ngen kella ngen akulalaire nan naji lawan ga yaji lawan ga yawunai yawu dan lambaga shamaru lawan lamba ugiya lawan kakadu ngu kune itagu yufu akulya re yanga yan yaji dunaigo yanga yata kurmai kuranai kuranaiga yawunai kakaduga yaji ma igo mai gargam yadənago. Ga wute adaga naji imaru dunaimu ngu mu lack ma ngiya naji lugu ngude akulallaija yu be nguron ha wute kumani naru garu jaban yuraiga jamangu kumani narurungu ndugude han nguru akulalya yakumnu lartu ma ngaacho mudaiga yafa migawanga dingu ishanuga ngundu kulu chiku ngu dunonma fudo borno yu mai haiyana mai niger ana udachosho lugu ngu nata funa naya yadəna ngu nga yashar ykulagu faro kuri yuru addaaga ha kunduga nganaima najina kəri mai niger go yashar kri wai nigeria go yashar kri ga shi akula yauwa shigan hakimai nal hadeja ataude shayanai nol yda ataudoga dine hamu yau yukula larturu yuga ada kundige nganai kunduga nganama wanu hu dauwangu adire kunduga ha yau yukula handu kunduga alija uge adaga lartuma nduna nga mongo kundaga ugane ofine danaju lugu njile ugude nguteya lagu njili ngudema dalamar ngiya dlue migan ngn nga sho hin kaguru wbdaiju mbodan mbudai ngudu nya lungu nawa follo gate awa himadine akula ngundanaija kunduga nganaima dine kuduga adin ngiya ngalle ngundanai di adinngude nayallu adin bago go akulya nge adaga wufe jaban nga kune naru nakunu nayu migau rabudai mangu kune yau gugel ugundah migan ga wute yayal marudo ndunaisho gukullu chige nai tungur fananai nasha nganaiya chiganai Ngu yalauni migauya agaru yakulal dine hurahan kəri ngiya lugu kuran dai akulalya yo adaga kunduga nganaima affido di abiya ya kunduga nganar alhamdulillah ha rodo kutu ganai goya kunduga nganai labiyallaigo kumani nandu nga dima dingu lanenama karrango akulga lartu nukol imenairu ayingu wanugo hau nandu nga migau nga nayel han nayel ngjayalga kune ishe durangu dranga guran yogo ngasha kumani naruganairu tajirwa migau ngu haruganairu tajirwa ugura ngiya lugu ngu dingangu yanwa dingu-dinga nafulangi duragudoya dura gudo ugru nafunagi akulalaija na duniyabe bala lugugo na gute na ugasho bunduguwa ga guttu mudaija ga kungu alli duniya goya yaya lugunda kuluga yajayalgu ykla hudu wanma ngasho durango yukula wahala migau ngu wanu akula nguru hamai alli mago yalaunuga durango yangu wugan nga nashargo yangu allija durango yakula allija yol yujugu nguram ngu migauwaiju yol yaijuga luman ugu migawai nga ishe najadan halal ima dingu najaden halal akulya wasi ta ngu hau naruga kumani ngu hau naruga kumani ngu najagaiya alariga migawango wigau larfu mu ugiya higau uga hawa ngu ngude goya wigau chu kiya mugo. Njiliyadan njili dam yadəmayu nganai yaiju ahunoyiju kanumbu wayi ji towoiju ujili ngu okalajai kuluya ngacho njiliyan nga kulalan kurdi ugu nan halagado akulalai ya gugu ishalga dunago di jireya wanungu di umgu yakunnugu mudai nguga wata dai kumani ayishi nugau himoradah biya kumani nara watku ugu kumaini durango afauda dai nga wan ngu hirerusho di masifa njili ade ma tawayedo nyel de kumani nalau ga durangu yayel yajai ju ugudo watkuwan kumani naru nga ikoi icharrai lugu yabu arana nga ngashe numunu in sha allahu nga adaga dunaima lugu lagugo akula ngunda naija lugu ngu hadijago akula ngundunai ja di nunguwago dine aliganaija dine fumana di nunguwama dinai yadəhaina lungu ya she yudəna nga di nunguma diganja dingu aru gagu wum wakudalwa dine kida nga naijaru ugunda asulan waro shaffido di kuraga kurima mungu dine kida nganai nam kam ngen yakuma lugu ngude wuna luga di ngen yakumai lugu ugude anandi ugen yakumai lugu ngude dingu gan uga di anagu hiri ngenə dine yanja dingu gangen huru narigaro dine yanja huru han nangaro yanga adaga dunai yadənama migan lartu nganuga go adin nganaigago